Ēni upural jicaŋéén, waaf wan nak urong mé numaal: érigee uyéé, ébalaas, étugunñ, étungufaña, étimbee, éfool, énaab sén na=élako numaal.